جيب الحدّادة نتاعك، شعّلها. من تشوف الحديد نتاعها حمى، كسّل لقمجّة و حدّدها بصح خيّر درجة لاحرارة على حساب القماش تاع لقمجة نتاعك: إلا بوليستر و لا قطن و لا سنـ <hesitation> يعني قماش اصطناعي، على حساب.